D'solit i dent ëntà lavaie cun lë spasulin e ël dentifricio ch'a va bin e a ie diversi tipi di spasulin, cul li che, cul li piat e culi ch'a giru, secund me culi ch'a giru a pulidu mei i dent e pöi deve pasé ël fil interdental e pöi deve duvré anche ël colluttorio për dizinfeté